Guma pali nga shim khullori guno dyi nu suki, dyinu saki nga zuki nga shimka guno nake guno mbu nga, khullorinɗa madyi ɓa ton za bonye madyi ɓa. Waita kha, sarci sarci ba lendang toka na guno ɓa wa kha rab nguro ma ka kha kunung mayi vat tana nang ta tabaran, kaki na khang yang mbu ta khulloran nang mbu ta ma bote su̱ tokada daa to masa ɓara. m- mbu ta masa ɓara, mbu ta maba ɓara ka gap tuk lu kha mbu wa kha cinna waka taba muzhinndi ba ledang ledang ga nje nang ngeng, ga nje nang ngang tuk wa nuge nga zuki khulloraneng <hesitation> anje madyi ɓa toka gwa dyinuge ba toka virki yenɗa. Yan ɗyinu ge nga zuki dyi nuge nga zu ran neng china wa duk ya kume bonye su nje, bonge nu mbem khang ba yang. To ka gwa bo tok- toka gwa me Khulori ɓa Khang dyine nang ngang kume nang guno, waka kha rab, wa nuge nga zuki kunung, ngura ma vat, to tana mbu wa kha vat ndu nang ngang, ganje nang. Ngang dyi nu̱ge nga zuran nang, nga zurem ku̱me guno wa shi sarchi ya, guno nu̱- nuge nga masaki, tun a yen da tun a yen da tu gab rab`tu ɗa ɓa ma kunung, llendang nga zu̱ran nang, nganje nu guno yen njong llendang ngang a nje yen njong, ɓe nan kwa nga yi bote su kap, yan dyi nuge nga shiki, guno, <noise> nga masa guno ɓara nga shi makarante su̱, nga masa guno ɓara, nga masa dye zu̱mu̱i, nga masa guno ɓara, nga masa kapar sari, nga masa guno ɓara, tang masa dyi nuge ngaka shiki tang gwa muzhindi, nga masu guno ɓara ku̱me gwanga dyi nuke nga ka zum nga ka zu̱m Guma su, wa keke talti nu nga masaran ai nu nga tattli su, guno nga masak guno ɓara, kon tang gwa muzhindi tan masa nang ngeng lendang nga talti, muzhinda ɓari gono kwa tukh a nje lledanga guno wa khul njon wanuga nga zuki a nje ledeng gundam khara kap nang ngang nga shiram nang kume guno nuge nga masak tun guma pali nga na bote ɓa a khari nga biya, nga biya ka dyi nuge shipaki shinga nu guno llendang, llendang nga nga yin nga yin taba muzhinda tuk, ma ɓurti kume nan ngang guno kwang yen njong dang, nga nje nu yen Vat nusuki kap a ghurɓanku sarchi nang ba mbu̱ a ɓatuk tu̱ kha ku nga ka da ɓenem ku tuk tang ndusi goma tan gwa muzhindi nuga ngga tabaki ma ɓurtang guno shi dyi ku ya khang nug be, ɓenen na ma ngan ɗuma zu- zuran ɓa.